نہٕ، تفریحس منٛز جانورن ہنٛد استعمال کرُن چُھ نہٕ اخلٲقی تیکیازِ یہٕ ہیکہٕ جانورن خأطرٕ ظالمانہ تہٕ توہین آمیز أستھ: